<noise> Nukuan nukandanda nukuru <noise> um um ñanino kenduku ña'a ñanete kun ñane te chún, utakaña ndujanuu ñaniña chun ñani kuu ndunejan vikuu ñani, nduneján chinama kuan ndakateko tavi chinduján tavii chi kundanina te'e takate kuu njuan ndivi chiluján yee yajande kote tayete ite xhika njuan tuta ina'a ndikiñaña yo'u ndichi, nanei ndichi nduján nanei ndichi ya'a ndekote ite xhaxhete ñani xhaña yan dekote taxhete ñan taka tekuu ña'an he xhixhi nuján, ndini njueni ndajuini jón ñojan oxten nduki kuu kuduu nduki nañan ñon uu ndanai ke koi ndakai kudujan yandido koñojan ndini tinajan niku njuante, ngueno njuru njuru koño jan nduva'a nduite ñuni ján ke chinjuaru njuanro ndakero inikudujan chó yandune ndune inan, naijan ijain vee nuján kekoro ndavaro ho njuro molino kendavuro juro molino kunero ya'á ján, echio ya'á jan chio taka ya'á jan chio nuu iho kandaro ke cebolla ján ajó ján. Este <hesitation> taka ñujun ñejan kenro xhijuanro, ndujun chajan ndakero uni cubeta xhinjuaru kunu molino ya'á niku kuni kuni kuu xhicharoján nikui chiñei xhanro ján, ndiku chiñuña ndikun chivii ndirojan nanró tatavaro joño ján ini olla ini kuduu nikuu ndan ndatata aro chí ke koro ndaro ñuñe nanro te ya'á jonro nuu nukudujan ndukutu unu yo'ó ján, añoro ndukuro ñoré ñakudujan ñoña kuduján naman nde nikua akuu kete ya'á, yandero xhemi kutuu ya'á kekoro ñonrono teyo'o ñuñe nakutu nate kachi takaña xhuniñe no nikujan kuaro jonoro la ñuu jonoro, ndekuido kuido la kua na nduu comida ján nii kuu comidajan yajan nikuu vee vee ikadini naka chiveru vei ka'a, nini kuku taka muxuha niteni yanduni ndichi luchi kukute kokote kete kandini te kachi ndeni njuane chinanda kuain, vee ñuu nantai vee te layanda ha veña'a nave taka nanui umei vete yajan nikuu nituu nikuu nduu nika ninduchi nindavati, teveñujan kunute vee ndixhixi yaniju kudojoni nitukuña ján iho ni tuu comida kete ya'a nitikuu kotejan keteya'a. Vianeku kuate nikete kuu padrino luuchijan, nitavete nró luuchijan ite'e tayete chikue kachidachi jan jante nanani nadunijan njani ndevee, ende kuku nanui nikachite yaniko ndune tumene kukata chete yani kuu kujuante inka vete xhikojete kuu, enkutañui yekuje yekuu tañui iho yani kuu njuate taxhete ndoni njuute yenani hote kunune tute kudamete kuan, tamoli ndukua comida ndukujan yete okuu kuan comida chitejan yajan nikuu kunute kudamate ka'a, kachiteya kuu ichite kuan ye'e ve'e tuján kunuu tate comida nundate ndaka hi vidii, jan odudi jan kuan inojan kuanate njuan vendichidu no'o hi, ichinjuan kata ye'e te nundute katayete ndume ndichi ni nanta kote ke koi kata yee nuu ichi njuan teñanka noni xhete tudichi luján, ke kote kata xhete ndayate inundate njuan jan duu kajate, favor nutaija na'a tee ndejo ni ndichi lujan natun ndeya'a, ndekachi tion yanute yanite enkuendo ndiniku kikote iin iindeke kote kata xhete nikujan nikuan ku comida kuku nutata ñein ndichi nduján, kekode nikuu yan nii initu nakon chidoya ñakaña yuu chini inda'a nani nikui njuan. Kikoni veni njenuu chukunguo chikau ikee takaña yuu, nanui ndichi nduján ñaján niku kunui najunchidi iho chijoño ndakuchi ñon ta'a, ñoña'a niko'o kuan nikechi nika itá ndaxhei ndoko nikukui enuni yanii nde ninta ini ñayuu vichi tai, ndichi anta ndichi anda ini ndichi hi atuko iho atukuni nikutata ña'a yunda okuu, yee va'a uhi ningako ndanadero yani kuu noi duneni tuján ikunin nduu kixhenitu la mañana chi kei koniti ñaniniti en chún jan ho kolo jan ñanii nduvate nimo konvari koo ta'a nduu ndichi nduján, kaña nduko koi kayoni kuu kuani ndute kunii nduu nitakajan unii onré ndundi nikunu tataka ve'e xhichi nduujan vendi xhiyuján, unoni tekote ndekane tenjuate njuan bdakonitu yandoo kuan ñunuu teyuaján kekoi kata xhein tekunpare na'a inite niña'a nduu nanei ndichi nduján nanei nijaru vanre nata'a, tekote varejan xhe'e najan nikuu tekote kukote kandate jante kanite kuento kue kute jan nunda nui ñamene nikuni kuachi, chandenuu chani nixhanuu ndo'o nutee niya'á nikuanu tekachite yanite yanii yane tenuu chinikutu vikodo joni iho viko nundeján. <noise> Huajuena inin ndunda, nanduvenru kekonró tenaro ndeñevero xheñii taka kutu kuina kekonró, ndenanró unan nduu uchi ndute konro vii kundeku yundaru njuina venró. <noise>